<hesitation> كيف ننظم مجموعة كبيؤرة من الكتابات؟ أول شي حاول افصل بيناتهم بناء عن ال- اللون والحجم وكدا، وبعدين جهز <hesitation> مكان رفوف أو لو معندكش رفوف ممكن تسنخدم صنادق <hesitation> وتقسم المجموعات اللي ديرتها والكتابات اللي تستخدم فيها، يعني بشكل مستمر حاول إنك تخليها يعني إنك طريقة الوصول لها أسهل يعني.